الوان الشعر كتيرة، في منها الاشقر، في منها الاسود، في منها البني، <hesitation> ديل طبعا معظمهم ما عندنا في السودان، لكن في شوية اذا فتشت بتلقى يعني، لكن حوالي خمسة كدة لوان بيكون في عموماً. ديل الطبيعيين طبعاً.